Raha zah longany zany no gadraina mpanjakavavy amina tilikambo izany ah, raha ataoko voalohany alongany izany de tegna hoe manantso vonjeo zaho eh, de tegna mihogahoga akeo alongany zah mandra-paharenesan'olona agna hoe ahah de ary agny ka misy olona miharagna vonjy, fa rehefa hoe tsy rehign'ny olona zaho de zegny gardien akao longany zany tambatambaziko hoe <noise> ataovy a raha zay hifagnarahana raha fa de zegny zegny tianao sy hameko anao fa zah avoay akato.